<noise> namoro yang wuwutu inomo joma nonu manege okia burung hantu padahal namoro faramoi wuwutu manege joma idu lo mane burung hantu mane faramoi oli una inomo oma nonu manege wuwutu karna di saat wuwutu mane ai indra penglihatan mane o ikia iberfungsi atau itarang karna nakoi iange manamoro mane oma idu karna ada yang jo temo namoro mane dema dema kia setang karna karna di setiap wutu una otagi de inomo oma nonu Dema cara mane ma cara o inomo omanonu mane di saat oisene bolo olega okianaga ikekelu dauku otonakaka manage una ogato ma cabang oka mane okia oma siap oka aje nako odama oka waktu yang itepat sokonoke aje woma tuduku daukuku o tonakuku de aje oje mane okia ai inomo pake ai jou aje wosi wosi sojo daku o gota iye.